، لما انتقلت للبلد الجديد أول شيء سويته، إني بدأت أشارك في الأنشطة المحلية، دخلت في دورات رياضية ومناسبات اجتماعية، وزي ما تعرف، الناس هنا مرة طيبين. دايماً أبدأ بالكلام البسيط، وأكون فضولي حول ثقافتهم، وأحاول أتعلم من عاداتهم. كمان، تطبيقات التواصل ساعدتني أتواصل مع ناس بنفس الإهتمامات.